اذا انت جنت تستخدم القهوة المطحونة ف بالداية لازم انو تغلي المياه داخل غلاية او على المرقد و كمية المياه تعتمد على حجم الكوب الي انت رايد تستخدمه، بعدين اي اي نخلي معلقة- ملعقة صغيرة الى ملعقتين صغيرتين من القهوة المطحونة داخل فلتر القهوة او مكينة تحضير القهوة و بعدين نسكب المياه الساخن اي- بعد ما يغلي و نحصل لى مشروبنا.